Iyaro rekko eloqkiq mappaqgenneq i tinro e iyatu ammoto deqna pura jama-jamangnge rekko wettuttaq mettona matinro lokkani matinro iyaro jama-jamangnge pale nakko nammaseikiq puang e baja pasti i sambungngi